<hesitation> Azafady e madamo aketo anao mipetraka fa zaho manko efa marivorivo mi tany hialako de <hesitation> aketo anao mipetraka fa lasa manzikazika anao bi zah avekeo raha ohatra ka hoe hiala ndraika sady karaha hoe magnelingelina anao nefany za efa marivorivo mi hiala de aketo enao mipetraka azafady.